दुनिया भर मा लग-भग कम से कम पाँच छे हज़ार भाषा ता वोली किलेकी हमा भारत देश मा ही इत्या अलग-अलग राज्य छिन अर इत्या ज़्यादा भाषा छिन ता वे हिसाब से दुनिया मा भी भोत साडी अलग अलग भाषाएँ वोली।